Ee kuanainogirai ekenua patagasi entano tee kuanai nunnumoo, egu nagaimo entano temmopiro mairepiro, egu lorimaro nunnunnu, egu nagaimo itamino temuro, egu onosu ama maire tee kuanaigirai korolopo tee lisa porogai tee ee amau mani tokasigai runrugorogiguo entano, tee entano nagaino lou tapinegai liaimunno lorimonno, egu entano nagai maire liaimunno nunnun, entanoo egu nagai tee liga itamimo tamunno, egu enogu aike mainigaa nagai kolo liaimunno nunnumm, egu entano egu tee lisa itamino kuanai sinto on-otugakakogigu toi nagai upiro mainigapakakui. Egu lee tee toi tege liga itamino tuopakugu nagai egu toi puagogim, puaga gino egu iko lisa itamino tege runrugotai, tegere ligomma mokumina toi runrugotai tee mani otukogino petogigu tee mani tapuogino petogigu kolo upiro sisikei pakuro upiro tagere munare meragu porugakako gigu un-urugu, nasai legeogo, nagai toi petakogim. Petakogim taa tege ikogo nagai tege nomoge tei toi upin taa waka noke logaro tee paiga itamino tege nomoge teummoi tege sinto mani sikuru etoipanno tee muu turugene tege mumira kaikai tete pangu amm ikogo tee toi tee mani tatapuamgu toi ikogo tee mani liaipuro toi tege sintotee. Paiga mama omi, mumirai sinto muturuse kaikai repungu tese toi sinto mani un urui. Tee kaikai melagu mutege tepangu toisinto kuanai girai kororopo upimo mainigagere patagasi upimo un urumo nagai no taa kaikai melagu muturuge opangu sinto mani lonlogai roi upiro mani un urui. Tee muturogere mureugu turuse rege paiga oke moka nko ananko kaikai tetemangu sinto nunnuguoi. Nagai no iko ligomma itamino sinto siropogigu tege mani un urui tuopakuro tee kovo maire liakuro sisikeipakuro ani uaipuro tege sinto tenko parui nagaimo tese nomoge ogo sinto toimani un urui. Tegu lee ureita nomoge mani numnumguo rosu ikoge toi sinto upiro mani uru urui. Tegere sinto toi upiro mani uru urumo, uru urumo tata iko tata sinto teso nomonke toi upiro sinto uru urui. Tai koro mumira toi sinto mani toi tee muturusere kaikai tetegumgu upiro maumani tese sinto uru urui, uru urumo, uru urumo, uru urumo tata ikoso toi tese toi upiro-upiro ese sinto un urui. Un urumo tese sinto mai misa pakuro, piro tee puasa kami kami taroigo tata ikogo toi naigai upiro tese un urui. Sigirai kuanai girai kororopo ekenuapakakuro tese sinto piro uru urui, uru urumo tese sinto nagai ino tee paisoma tetei nko nannainko uaipuro egu toi upiro kuaipui.